Har sa'ekɨ'e shaa masarəna na. Ma zɨɗiiga saekunəngən. Hɨn mbuɗə masarən hɨna nɗɨrə'ə a kɨrə kwa'a hɨna tsiɓo. səunən gən ka zɨɗiikɨn. Kullum achi vyakɨn mɨ shi nggɨ jammbyadɨ masarəə, ko nggɨ nə'ə gɨra masarən daidai nə'ə mi kam, achi ma hudənə adzɨn a nuye. Səunən gən ka zɨɗiikɨn ka rayu wanyi. Ko kullum akii dingngganə nzakɨn, ma zɨɗii gachi hɨn kam mahyaa rayuwaunəngba hɨna dzɨ a nuye, hɨna dzɨ kya fətən duwuye, hɨna, nerengə wuyekɨn. Aa mapɨna'onyi mɨ ga, masara nyi mɨ sə, ko kuna hɨmɨna ka tsahadii wuyen. Aa hɨmɨn ka gə'əi taken duwuye, ma zɨɗiiga shiye nə'ə. Ma zɨɗiiga shiunəngən gaba ɗaya achi har rəgɨnə mahyaagən, akii huɗanə. Kullum achi dzɨgɨnə a wuye, mbagɨna maɗkɨn hɨna dzun. Huɗgɨnə ko daa kullum hɨna dinggə dzɨnyikɨn a nuye. Hɨna dzɨ nihya kɨrə nuyekɨn. Akii zɨɗiiga sənəkɨunəngən.